أنا نشأت بحي شعبي في الرياض, تمام؟ كان بسيط وهادي, وكنا كلنا نعرف بعض, والجيران كانوا مثل الأهل, كانت الحياة ممتعة, لأننا كنا أطفال, كنا نلعب بالشوارع, ونسوي فعاليات بسيطة, والحمد لله على كل حال يعني.